افضل انو اني اعيش بسفينة الفضاء حتى اني استكشف عالم الفضاء و استكشف مكوناته و استكشف ال ال تفاصيل الصغيرة داخل الفضاء.